Appilikasioŋaaji ɗii ngalɗaa. Conto emel. So tawii a naati e playstore jooni a landete innde maaɗa ngattaa, ɓe lanndoo duuɓi maaɗa ngattaa. Ndenno nii tan faa ɗun yettoo. Jokkirtaa non e waɗde ko ɓe njamirmaa ngaɗaa fu faa keɓaa ko njiɗɗaa hen koo.